Hainao foana ny mampifaly anahy na rehefa malaelo aza aho, ary koa hainao tsara ny <hesitation> mamaha ny olana rehetra izay mahazo anahy revo misendra olana aho, na koa amin'ny torohevitra izay omenao anahy dia mahalina anahy avokoa.